<hesitation> ס- קען נישט עכט קיין קעץ. די איינציגסטע וואס איך קען איז די ספינקס, און די-די אראנדשע, די שווארצע, אבער ס'דא די גרעסערע קעץ משפחה ווי די טיגערס און טשיטאס, לע- <hesitation> לעמפערטס, דשעגוארס, לייבן גייען אויך אריין אין די קעץ משפחה, רעקונס.